एक मजबूत पासपोर्ट बनाएं खातिर लंबा आऊ। मजबूत कम से कम बारा अक्चर के पासवर्ड बनावा। एमे अक्चर छोटे आऊ बड़े आऊ खास चीन शामिल करो। अलग अलग खाते ले अलग अलग पासपोर्ट बनाओ। एके पासपोर्ट के बार बार इस्तेमाल न करो याद रखो आसान होए। चाहिए ऐसा पासवर्ड चुनो जेकर तुमान आसानी से याद कर सको। तुमान कोनो वाक्य या वाक्यांश के पहिले के अक्चर ल इस्तेमाल कर सको। सामान्य शब्द ले बचाओ आपन जन्मदिन पता यह ऐसन शब्द के इस्तेमाल न करो।